أول حاجة بنخفق الكريم يكون تقيل نعمل فيه في البيت، وبندوب فيه السكر والفانيليا وبعدين بنضيفله النكهات اللي نباها، وبعدين بنعمل الآيس كريم كويس وتكون حلو وبعدين بنحطه في التلا- نحطه في وعاء ونغطيه بال- ونغطيه بأي متلاً اللي هو النايلون ويقعد لمدة من خمس لست ساعات.ط